Pos un perol güenu de pasta qu’essu aquaca a tola genti. I una botella de vinu, craru. Pasta se hiervi en un trisinu i alogu pos ai una tupa de hormas d'escapal ligeru. Tomati o tamién azeiti i quesu, o güevu i mantequilla i pimienta. I essu sí, si yo les convido a comel, no se comi con augua, qu'essu da mala suerti paquí ena Estremaúra. I alogu si quierin fruta o un licorinu, pos tamién se lo pongu.